a to mi tawi hoore am ha pelle feere jee walaa sembe ɓe biyata grabity, himɓe dinngay fi'ru go nonnon ha ba sholli ha pelle may, bo waawan ballaɓe ta a yahan pelle feere a dinnga fi'ru go un ha dow ha a yaha bo walaa, goɗɗo do'aata ko ɓinngel do'aata ko, ammaaa ni bo ko hanay may hannjum on walaa ko a resa ta joɗa ha pelle may, jotta a waawan a siga huunde feere ha ɗo joɗa, ammaa to pelle walaa grabity waawaata jooɗugo dinngay wancugo ha dow, ɗo wanca nonnon ha dow, ha to ba ndiyam kam ma rufay, walaa ko a waawaata resu go ha nder bokati joɗa.